السلام عليكم، اشونك عيني اخبارك ؟ الله يسلمك ،- اقلك اغيد اتعرف عليك ، هشكل جاني فضول اغيد اعغف منو انت؟ اشنو سالفتك ؟، يعني هكذ من الله اغيد اتعرف عليك